Bütu tüte le verdüre a böi ënt üna casarola, pöi se vöi pös giunteie anche dë carn o dë fazöi e pöi dopu la frülu, la fun ancura cözi ën poch e pöi dopu pös bütela ënt ün piat e mangela